إنتشار أمراض زي كوفيد تسعتاشر والصراعات والحروب اللي سببت لبلاد كتير نزوح ودمار والفقر وعدم المساواة وتغييرالمناخ بيأثر على البيئة وعلى الإقتصاد والصحة وبيسبب كوارث طبيعية بشكل دايم، بس أكتر حاجة دلوقتي بتواجه العالم من مشاكل هي الحروب والصراعات وده بيسبب نزوح ناس كتير جدا.